Hioko'i oiraarei ii'aa bo kato'oo bo eraa'e bisio- bisio sa o sitooriaboo uta'aha oo'ore eipa oo a itokopapita rio bo opoi'oo a bisioea pita bo opoi'oo oo'ore bo opi'oo oo'ore bo eraa'e. Uo'uo kasiroo boorii sitoaarei saribi- haraiboroo. A bisioea bisio bo opoi'oo bo opoi'oo bo aripu ariirii- haraaboroo, a bu- haraaboroo. Itokopapita uta'aha oore kouku, itokopapta riirii- haraaboroo hioko'i. Oiraarei bisio bapiharaea itokopapita ia a riiriiabohara hioko'o oo'ore hitaka sa kee'ita karihaareeu bakuupita'oerii. Ori'iia bo kaakate oiraarei oira hioko'i are itokopapita oira peeberete- haraaboroo ii'aa. Ha boropoi'oo oo'ore e bo aripu bo aripu oo'ore bo opoi'oo oo'ore uo'uo kasiro sitoaarei. Bo'opoi'oo bo aripu'ii'aa ha ii'oo roga'a itokopapita riirii- haraaboroo kouku uta'aha. Oira ko'e bisio keke- haraaboroo oira uta'aha bisioea pita peiberete oira'oa ii'aa oiraarei oo'ore bo eraa'e. Ha bai toriaupa boo'ore bo tabirioarei oo'ore oo'ore barariaba bo soobeasoo'o hioko'i uta'aha iisio aba'oepa. Oiraarei oo'ore o saabee bo ruuruuto'e oira'oa peiret bisio iisii pita oira uta'aha bikiasipita o huraiupa pektoriiarei hioko'i. Iisii o riirii- hareeroo uta'aha are ukahua. Eitahiro'oo age'ageupa bai, ha agaarei areraeaa bisio bo opoi'oo barariaba roheoarei a bira rui'eebohara hioko'i sa baisbaa sa ruruusu'ita usiro'o a bai kasibaa sa ba'aria eraa'ruu oo'ore kouk oiraareha. Eipaareha bahiari taki- hareeboroo riopa oo'ore suiti ai'oro. Ha agaarei peiberet ii'oo bo aruhearei eipa'ooraba sitoaareha. Oru oira ii'oo are bisio o keke- haraaboroo peiberet ii'oo oira'a bo eraa'earei.